Manampy amin'ny fahite- fitehirizana sakafo ny fangalana rano satria mba mangalaka ny biby kely igny a dia dikany izany dia mafaka miaro amin'ny fitahirizana sakafo ny fangalana rano.